Ayi mug mugweka temer'anga wesosa fa safarr, fa ighatairi ayin juu kirefan in mugido balk iskir, waqtitana gon kabatanga tir, waqtitana gon suu tanga tir, waqtitana gon kuchir, wala digitta degitam. Kedeka tarinnani no'gintul girdechen baton kira agartana widkir ginziritana menjir.